Haya mbuya kukawa ntuhu ni kwamba, kama naenda kutegua, kama wenda kutegua lazima, kwanza ukauwe mvyee yedi, ambaye antakufae, na pia wakauwe katika kodi tudaki bondei wakawau wandae wambie hita nyumba ida, kasi hada netikundaa, kwa sabu nyumba yentuhu zinatabu, mara ukae <hesitation> mara ana mgosi huyu mara yuda sasa wazee wamanya kwamba hitakuda nyumba hida, kwa mzee saimu, kuna mwana hada hita, umeona sitaita hada taenda kugugusua maarifa tayariku, <hesitation> ukatamina wenda kutamia <hesitation> kumkunda damvie, <hesitation> kumkunda mwevana vitana na eba mvyengwa naye <hesitation> mwetangana hantu kwa na kawaida lazima uite kwa roho yakwe, kio kwamba mebuyana kihuni tu hadi <hesitation> kwemvita hachongoi, <hesitation> ana roho yakwe au baba akwe, yuda ne kungwi yenu, mkabinja kuda mwaita, mkabua kuda aya bwana, koza aya mwezangu wa mbase ndoma micheza, huyu mwezi wangu ambaye ripotikeshapatakai, kwaiyo kupata kai, kwaiyo kupata we mina mkunda, aya nkunda, <hesitation> aya, na mvimae? <hesitation> kikubali kama kakubali basi mbwintumu kwamba, nlazima muonyeshe uaminifu wenu, lazima mwite spitali mkakaweu Ugima je mwezi wangu ni utana au mimi <hesitation> nkie ka vitana, basi ngekaa vitana kama <hesitation> m- mkakubaliana haya mwaita Mwenda kupima, ka utakupima spitali, aya mkakaua kama yumwe ana mbuyi mbaya aya, kama huyu <hesitation> mtu kama ni hivyo aya, ahu vituhu tena, nda mkauwe kwamba ndo mkubali au kuna ukubali kwa sabu mwezio kabamikia kaye sasa we nawe nda hivihivi, basi kama <hesitation> ninii mbwizi zako ziwe ntana kwa sabu kudako ingia mwezoni mtamo au uwe mgosi mtamo au myee mtamo, hiyo nkye dahika baadae kama <hesitation> basi mwezi wangu kama ni hivyo mbuya ndoa ifa kwa sababu kibaku kudoa mwezi wangu mbovu au mimi ni mbovu anda ntakuambukize taya <hesitation> amba intahu itabu wakati wa kuvyaa wana amba ni ntabu <hesitation> wana wa vyaa wavyeibwa mbana <hesitation> kaumi akaye sasa lazima ukakwenda kutegua, lazima uwe <hesitation> una uhakika, una umakini <hesitation> wakuka huyu mweziwo hivivii nawe uvivii, iyene mbuyi ntana yatiba yakuku kuna nanii akini sio wende <hesitation> ku- kudoa mvyee, kakuna mbwai <hesitation> umem patana mkapatana tu basi ntabu <hesitation> mwaita mwaita mwaita kuozwa kumbe mwezio ni ntamu au we ntamu au kuna jambo tu wamubwau mtu kumbe Ni mvyee ana tabu, umbea kwenye nyumba za wenziwe, nkumbizi au santuhu kiya mgosi amkunda yeye au <hesitation> santuhu kweingoma kazipungua kesi kwaita, we kamwabie mwenziwe bana mbwe <hesitation> mi naita kama kukunda ni haukogonkyo vyee kwa sabu lazima <hesitation> uka- uzingatiye mbuyi ya kwikaa na mvyee, huyu mvyee yu vivivi <hesitation> huyu mvyee afaa kubeigwa huyu mvyee au nkafaa, basi kama nkafaa basi niece ondeza mvii mtuhu kuliko huyu kwa sabu kumdweka yeye kabanika ni mbovu, kuna <hesitation> kuna budi lazima kuda kumdoa basi hondeza mvi mtuhu yii weze <hesitation> ku- kunanihii <hesitation> kunani kuozwa na kuozwa kwenywe ni lazima mwite kansani au msikitini, mwite kuda mwinde kuandikisha <hesitation> kama sisi ni wakristu nenda kuandikisha, harusi ya tangazwa hata kama ni miezi miwiyi au mitatu, ili kama kuna zuio maana wada <hesitation> ku- kutegua kumbe huyu mtu kategua kae nanihii uko daesaama au umoshiga anambwanga <hesitation> ana ndoa huyu, sasa weye <hesitation> wa- wamtegua sasa ukamtegua ni tabu, siku ya siku sasa watangaza padri huyu jamani aya kuna <hesitation> nanii huyu mariamu na huyu joni wenda nteguane, sasa kwenye kwahida kwe <hesitation> nanii kwamba kuna zuio mtu <hesitation> ananii apinge, <hesitation> na maya kwanza yasomwa, maya kaidi yasomwa maya ntantu yasomwa, kama ikiwa hakuna kipingamizi basi mwaozwa, mwingie <hesitation> si- siku yezao jumapiyi yezao basi mwazo kanisani au mwazo msikitini basi ndo naishia, wado mkaziwe ni sherehe mwaita kaya, ni mbuya ya harusi hiye kwenda <hesitation> nanii mbuya kuteguana, ndye tugosoavyo sisi wabondei, kilazima na hiyo harusi lazima kuna madangadanga <hesitation> yak- yaku lazima <hesitation> m- mu ya nanii yawe yaha kuna nguku, kuna madebe ya mpombe, iyo ni mila iyo, kuna lika <hesitation> nanii <hesitation> kuna nanii nguku, kuna madebe ya mpombe, kuna hange mkaja mmaa, kuna nanii kilembe <hesitation> cha- cha wahu, <hesitation> kunaa kuna madangu <hesitation> kuna nanii kidota mavi hangi, eki lazima kiyaho unaona, ni lazima uvilave hivyo, na ni lazima ulavye mhea, na katika temu zizo kudaha kudinda kama kwei nkigwa <hesitation> afu ishini basi kulavya zose ishiini, wadau lavi kumi na shano, siku ntu maana <hesitation> mnanii kubinda <hesitation> kubinda deni ibwa nanii Hata ka bakia shiingi <hesitation> efu- efu shadu pia nkio mbaya, wenkiga mkazie bana aya kalate kaima ivyovyo tangu atumba, wakweza una mambo maidi kuyahu sida, kuna upande wa mgosi na upande wa mvyee, sasa na wada upande wa mvyee waoza hwao kwenye mayi, upande wa kigosi nawe sasa, sasa ziye heya za pango kama ni <hesitation> hauku ni laki, hamsini ite huku kwa upande wa kigosi <hesitation> hamsini ite huku, kiasa ke mntu amanya akupanganini na nduguze we uyu upange ninduguzo hawa huku mi wapanga na nduguzo awoashia, sasa kama kuna mbwi intuhu ya kwamba hangi kuna usiku wa zawadi wenda manyewenye kama ukakunda haya kama nkukunda do haya zako, <hesitation> mwenye mwenye mwana ndishiya, <hesitation> kama ukakunda haya kuna <hesitation> kuna nanihii ncheza <hesitation> kucheza na kuna wantu pia lazima wade kuna wageni hada lazima wapate yiziki yakuda umeona, wakabinda aho aya, ukabwaa na miguuni tayari, miziki yeza ikaeza dundo di ikaeza aho tayari, aya kuna usiku wa zawadi, kuna wantu wana kina mama wana vyombo vyao <hesitation> wamgeka mvyeengwa aya bana boazi, minki kinyasaa nanii haowawo wakina baba wapenda kina kaka, aya mwigee hanguna chochose hangi <hesitation> una kijiko wegaha, una sufuyia wegaha Una sahani we gawa, aya ukabinda hao tayari, haya ni wabinda kaya aho naona, ukabinda <hesitation> ni watungwa tumbwe zako ngoma kwa disko aho mpaka keo, aya keokeo watu waita kuuzu kansani kabinda <hesitation> antambo wako <hesitation> na- namkazie waita na ivyombo ya ndoa hiyo